Ujun depende mucho no ndamen ndome ndakechendo ndamin non kino'o ndamin nriu kene ndukundio name jun, indungue nakanan nechi ngan kue kuchigan nduchí ndonrá tendujan chi nakachi yei cariño kuan ndakindá cada aprender iho de uno del otro ndamen ihó, ndamen ndoké enguu kangue tuu ndeyina yika ndanandó indujan kanda itá, nduan nduduchi ndamen ndenunyo ndejun chiló kuá andekun tindá kenden tiná luchi nduá, na chidii cazar ñaian njun odukuña kachechi cazar, inke ndiña kachen ndukume'e inketu ndame chiniya nrá tekundetu tinraté ndunjini ndenikuta'a iian nduu nayini na'a há kuno'o ñaidichí kuu ndakini nguta'a ana'a ndajinina ndakachí yekuenda kuu un beto deyikan yiyi, ndajinina ndavichilo kua ndajina na'a tiná ondamenrida unda'a, jini ñakunra chikuu ya'a ketadun nindun yuu neé cada jun cada juntar kadachí ujun jin ndakunina nguitá.